ସମୋଦ୍ରୀ କୋ ଜୀଵଜନ୍ତୁ ମାନା କା ମଦ୍ଯରେ ହମେଂ ଵିବିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଔର ଜୀଵଜନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଜେଵଧରୂଗୀ ସୀଲ ଵାଲ୍ରାସ ଡୌଲଫିନ। <hesitation> ସ୍ତିମ୍ମୀ ମାଛଵ, ସମୋଦ୍ରୀ କୋ ଘୋଡା। ହୁଏଲ, କୌଂକୋଡା, ଚିଂଗୁଡୀ, <hesitation> ଲବ୍ସ୍ଟର। ଚାନ୍ଦୀ ମାଛଵ, ଇଲ ମାଛଵ, ତାରକା ମାଛଵ, ଇଲିସୀ। ମାଛଵ ଇତ୍ଯାଦୀ ଦେଖୀ ପାରୀ ଥାଓ ସମୋଦ୍ରୀ କୋ ଜନ୍ତୁମାନ କୋ। ମଦ୍ଯୋରେ ହମେଂ ସ୍ଟିଂଗରେ ଜେଲୀଫିସ, ଓକ୍ଟୋପସ ସ୍କୁଇଡଫିସ। ଵାଲି ବହୁତ କିଛୀ ଜୀଵଜନ୍ତୁ ମଦ୍ଯୋଂ ଦେଖୀ ଥାଈ।